Kingurat kan flokë ose kime shumë t’shkurta n’trup. Komt e mrapme i kanë t’forta ama i kanë t’gjata. E komt e përparme i kan kogja t’shkurta. <hesitation> Shputën e kan’ shumë t’madhe edhe bishtin e gat’ t’fortë edhe muskuloz. Bishtin e përdorin për balancë ose kur kcejnë edhe kanë shikim e dëgjim t’shkëlqyshëm.